Á díwëlin acum ngëëfasoŋ ngëëcumal ngimengí. Díwëlin mëënko cí, á díwëlin <hesitation> uliyëk cí, adi mëënko acíri mbeno mëënţëndun cí <hesitation> díwëliŋan ngimengun din. mëënkër, mëënker mëëncám ná <hesitation> mpat mpat ngëyët, anjá naţoŋ bandí, naţoŋ nawek, mpat míimbáajooŋ bunjúŋarël përe mpat. <hesitation> umpëëmba ná mëënker máawokes mí incámun, surëtú ngëëwanţëngan doo nguncí worawi díwëlin cilatiwi.